Es <hesitation> <hesitation> yomatá kiti yo yukú ja <hesitation> tekuña, ho'nre vaxhiti ón kanatí <hesitation> yitati ni'ó té ñada tekuñá te yovetajá já jaihó javaxhi <hesitation> ihó kué vaxhí jan kuvaxhiti kuvaxhí chí yó'o kué vaxhí té yoveetá ihomaja kantí ajá nió vaxhí hu j <hesitation> xhikuii vaxhí inka kachida lulu ñakuti kañó nré yoveetá kañotijá ho'nre kú unduá <hesitation> ajiota jatantó ñakujá <hesitation> takuña <hesitation> á kiti ihó yukú a tiki ihó vaxhini'o.